Útó ñdidiá íbá ámí mmáhá ádé, kéd ádò gáni mmé áféré, ánám íbá ádé édiá. Ñták ámáhá gárri nné áféré ádé ké ásé ánó ágwó árùrù, ámá diá gárrí mmé áféré, ámá ádiá mkpó íbádé ùnòfién árùrù, áfó ányié árùrù ánám ùtòm, sé áfó ájéjén inán kùsénidé ánáyié ádùdù áfínám ùtó ùtom ándè. Ñták ánùkò mmá édiá ádé ké édiá áném. <hesitation> Ámá átém édiá átém ámá má nùñ áwùléb ki <hesitation> ádádád álán, má ánùn áwù fáflán álán k’ikáñ ùléb ùdiá, má ánúñ áwùnám ñtónákwù ánám, átém ányé áfráñ ányé átémé ánùñ ásió édiá áfó áléb, mánùñ áwù ùtém édiá né ñkóti, áfó tém ányé ásín ísák, ásin ábù, ásùn ñtùén, átémé ányé ánùñ, ánám ányé ásùkù áfó átábá ásin ádiá, ányùném k’idém anáñ úfón k’ídém. Édiá ánéké áfón étíetí k’ídém ágwó ùsùñ ágárrí ádó ámí ñtáñíké mbáná dé, ámá ánám ányé ámá gárri sífón, gárri sífò ùfók, ídéhé gárri ékpád énámá mí ányé sé ásásáká mmóñ, gárri sító ùfók ámátém ányé ámá ábók éfi áféré, átémé ádiók, áfò diá, ádiá ányú ùjùkò ánákòb árùrù kídém áfó ánùn ányié ñsòñidém.